Ani nog no rong rwna hinkhe ang akashi khoiri kufur gulabi kwkhrang tei kosom rong no rwnai. Ceiling o khe akashi bai khoiri no bwtang bwtang khe rwnai. Nog bising ni dewal o khe kwkhrang bai gulabi rong no rwnai. Fatar o khe kufur tei khoiri rong no rwnai. Kosom rong no fatar ni dewal tolao rwnai. Rong rwna swkang dewal no kaham khe suwui saaf ma khainai. Puila primer dui pola rwnai tei o primer no kaham khe fwranai. Aboni ulo rong no bo dui pola rwnai. Amtwui hai khe ang ani nog no rong rwnai.